li awajiib' aqache' li tz'iken li tz'iken nem kib'antajiik xaqara' k'o kichomob'al li awaj qaqilan rimal lera' keno'jnek e pil kib'antajiik b'awa' pir nuk'iik laj kichan k'olb'al xaqara' laj kisook lera' chire' b'awa keb'eek naj kakjiyij taq xikyaj taq nik'yaj chek chetaq aqachee' xaq chaj ela' kichakan chikyan reech kikq'inan rik'in laj kichii' ela' ke'ak che rinuk'iik laj kichan reech b'la' rimal ket- am che chuwaq che kab'ik ke'ak che rikojiik taq risaqmaloob' chila' kikk'al wii' rib'antajiik rimal qas kapan wii' jarpala' che q'iij kepoq'sanek rimal kik'ob' taq nee' tz'iken chire' b'awa' jaljaq taq tz'iken k'o rib'antajiik taq kichan kikb'anan, k'o nik'yaj taq ch'ite'n k'o nik'yaj taq e nemaq k'o nik'yaj xaqara' li qaq'ej jaljaq rib'antajiik ketonek, nik'yaj xa' kexok'b'inek, k'o nik'yaj rito'iik taq nee' ke'aq'ek, xaqara' taq tz'iken ke'aq'ek k'o nik'yaj ketz'anek rito'iik rimal ela' jaljaq taq keech, k'ey xaqara' kikayb'al xaqara' k'ey xaqara' li kib'antajiik aqache' rito'iik che keb'ixnek xaqara' rikib'antajiik reech tij kuwaj kikitijan ela' xaqara' li tz'iken k'ey kib'antajiik rimal k'an el lera' kikikoj taq kisaqmaloob' k'o nik'yaj kikojon kenejeel chire' qs majaa' li jab'aal pi saq'iij qajcha' chiran xaqara' k'o nik'yaj qas kikjiyij nemaq taq chee' chila' kikya' wii' laj kisook xaqara' k'o nik'yaj kikb'an taq kisook chipaam taq patz'aam, chu' taq k'iix, chu' taq cha'l xaqara' chixa'l taq kotz'e'j chila' kiknuk' wii' chire' b'la' qaqilan che k'ot kiq'ab' xaqara' kikoj kichii' che rib'aniik laj kichan k'olb'al, chila' qaqilan xaqara' kino'jb'al qas nem rib'antajii, chikijuna'naal taq tz'iken k'o kipetiik xaqara' k'o kikya' rib'ixiik chipaam qak'aslemaa aj Tujaal, aj mayiib'.